Toshbaqalar uzoq umr ko'ruvchi hayvon hisoblanib, ham quruqlikda, ham suvda yashashi bilan ajralib turadi. Toshbaqalar tanasi <noise> qattiq tosh bilan qoplangan bo'lib, biror xavf tug'ilganda yoki uyquga ketmoqchi bo'lganda o'z tana a'zolarini tosh ichiga kirgizib oladi.